برازیل د خپلې کلتوري تنوع له مخې مشهور دی. د برازیل کلتور کې پرتګالي، افریقايي، او بومي اغیزې شتون لري. کاپیرا، سامبا، او فټبال د برازیلي کلتور ځانګړې ځانګړتیاوې دي. د برازیل فستیوالونه لکه کارنیوال د نړۍ تر ټولو لوی او مشهور فستیوال دی.